E nder fina tawa leydi bargure, <noise> huna wotore onon lati neɗɗo to nciwri leydi ndi wari wauta yeggitaniɗun e jikkoji maɓɓe lobbi latiɗi ɗi be cipporde karni jabbama koɗo. <noise> Nokku fu to koɗo iuroy wari, so ni wari leydi bargu fu a tawai jabbonton no ba ɓiy leydi waɗande te fu, koɗo e wawi hokke haa ɓuri nane bi leydi. E ɗun ɗo kan waɗi tawi leydi bargu ni, jokko dimauta jitta ndi yeggitanai leydi.